Wixi ko yoo diciembre yaa, go diciembre yaa ku tiempo kuvun yuxa te wixi te na yosa este diciembre, enero, febrero, marzo, te xa waa kami, este waa nadi ko tuwi, yuxa te waa kani waa nwenu, este xa nini hora nxu ku tiempo este ndu wasanxi nxu ku xa kida tokar noaxi nwenu xa xitu nxu mixteka yaa tnxu ku tiempo, kambio tiempo xa xitunu yaa.